Ewuraba! Meserɛ wo minyim dɛ ebi a dza epɛ dɛ enye me ka no ho hia naaso edwuma yi a hɛn panyin yi dze amam dɛ menyɛ yi sɛ mannyɛ ennwie sisiara a wankasa nyim dɛ asɛm aba. Mber so aso ɔnnkyɛr biara na ɔrefrɛ me agye ntsi mepa wo kyɛw ma minyi me nsa mfi dɛm edwuma yi ho mewie a asɛm biara a epɛ dɛ enye me ka no mɛba ma yɛaka. Annyɛ dɛm so a wode tsena ha na twɛn ne m' na mewie a na medzi w'ekyir kɔ na asɛm kor no yɛaka. Na mom gyegye no a eregyegye me ne de ɔmmboa hɛn beenu ne nyinaa. Mehwer edwuma yi a ebi a ibi bɛka wo oo, innya obiara ma ɔmma wo sika nketseketse biara a eyɛ a ihia ntsi ma menhwɛ mu a na menyɛ m'edwuma mepaa kyɛw paaa.